Karazagna voankazo matetiky hoaniko edy zegny karazagna araiky fogna de fontsy de matetiky eo aminy kilo araiky sy sasany akeo fogna lagniko isankerinandro fa arakaraka saison akeo amzay le raha ampiaraka amnazy na frezy na manga, karazany regny de karazagna legume ndraiky ampiasaiky zegny eo aminy dimy eo fogna de <hesitation> de ôhatra karoty matetiky kilo araiky isankerinandro tomaty atsasan-kilo isankerinandro tongolo kilo araiky de sakaitany fefany de pomme de terre kilo araiky koa.